אלסלאם אלעלמי הוא חלם כביר, ולקין משי מסתהיל נוסלו ליה, חאס קול ואחד פינה יבדה מנ ראסו יכון ענדו אהתרם לאח'ר, יתעלם כיפאש יסמע ויעטי פרסה לנאס באש יעברו על ראיהם בלא ענף, אלח'יוור ואלתפאهم הומא אלמפתח, חתי אלתעלים באש נרביו אג'יאל פאמה קימה אלסלאם ואלمحבה, משי גר אסיאסיין, חנא קמל מסאולין באש נבניו עלם פיה אלתעייש ואלאהתרם והדי היא אלבידאיה דיעל אלסלאם אלעלמי.س